د ساحل څپې یو ارام، تکراري غږ لري، لکه د زړه درزا. دا غږ ما ته د آرام، یادونو، او د ژوند د تلونکي طبیعت فکر راکوي. داسې احساسوې چې وخت دلته ورو تېرېږي، او ټول دردونه ورسره مینځل کېږي.